Mushuklar tovushlar <hesitation> miyovlash bilan aloqa qilishi mumkin. Ular hududlarni xid bilan ham belgilaydi. Tana harakatlari bilan <hesitation> o‘z kayfiyatini <hesitation> ifodalaydi.